Kua se aikoape ko jepi yae takarara reta oime ipiauva jepi jaeko ˂hesitation˃ omaereta maraca rupi marca toyota jae jokua reta jepi jaeko treinta y dos mil dolares jokogüi oime imava jepi hasta diecisiete mil dolares jokoropi.